Anisany raha mampiavaky e kolonsaina any Chine koa zashy ndreo toa kidy maso toa, indreo da anisan'ny olo manaja gne olo tahoha zashy indreo, izy ame olom-be ndreo, manadanja eo ame indreo mihinsy gne fiagnakavia, ndreo manaja ny taloha zashy indreo eh, manaza e zoky, ary tena mampiavaka indreo avao koa zashy resaky nahandro toa, ahitagnao karazagne nahandro ny ame indreo agny, ary da sara aby izy amin'io.